me ra khi gha ni erede mi ra kii gha bo erele pho araar di mira mi in ghan ephe mira kigha bo erehe pho, araar di mi ra min ghan epe mi ra kigha bo re phen me ramiin ghan bo kinii ephen epe pho bidi ro loogh aan aghu oye pho opo adighi bo okumoroye juna arue phen ema pho ana ro loogh egu oku moroye mo oye pho opo pho kope omoogh ii kokpe omugh? Makpeo omugh di ero ma-di odi kua lem oye pho so araghaaph pho i phen pho na aghaaph bo sien pho ekar edugh esi a ni igey na a ghi epe pho o zuman kur arr inna dighagh oni ra meera kien mo na boogh nyidi loar esi di na adighi okumoor oye kua raar eli mi amin epe ri phen ayira ki niin ephen roloo ghaan oye eeghu ephen buan inighe na adigh moto aghi enon ekpisi ro loogh ni yina eghuu ephen buan ro ku eni ghan oye mu tone bu phe pho ro daap bo ikponu pho enaan. Ku enaan edighimi idi eneanaan weh pho ipe koor tool boogh kuemighe kuna a beni bidi moor oral iduon wmeera unagh naan iduugh odua isien oseah epe onan a state kuna aghi natighadi re woor iphen na kaar bour odi ruwool abidi nyna eeghu unloogh now a different phe odibo meminean.